Kalo burong nemu sarang nye tu kalu di doson men nau ngelik ngelik di dumeh kalu dalam utan tu ye biasonye tu jak sarap sarap men dak tu jak daon daon kayu tu di ulak nye batang kayu yang tinggi di kompol nye la ke kompol la sekate ranting kayu kan batang batang kayu tu daon tu nah di buatnye sarang di bulat nye ade juga burung tiyung tanah kalu ye buat sarang galak mbek nye yang tinggi tinggi men kayu la mati tinggi nah baru ye buatnye sarang karne men ye buat sarang tinggi tu tiyung tanah tu biasonye ngindar kagek patok ulo biasonye makan anak nye apelagi telok ye tu kebanyakan ye di makan ulo tula ye di hutan kan ye tiyung tanah tu men dak tempat tinggi di batang sawit men buat sarang tu nah kalu burong pipit buat sarang ye di padi temah nye tula banyak bibit kalu musim musim wong manen panen padi tu na banyak burong pipit ade juge burong yang buat sarang di tanah kan di dalam dalam padang lalang tu nah burong puyoh nah borng puyoh tu nye buat sarang di bawah di dalam padang lalang tu karne nye dak pacak terbang lame cak burong laen sarang poyoh tu kebanyakan di bawah gale paling tinggi ye paling di tengah tengah batang sawit itulah paling tinggi nah kalu ade juge burong bul- belatuk tu nye mbuat sarang dak pakek peti hompot jak kayu tula di tebok tebok nye jadi sarang belatuk tu nak kayu mane be pasti di tebok belatuk. Pay yang penting kayu tu kayu mati.